أنا أفضل الحصول على الهدايا في عيد ميلادي، السبب أن الهدايا تعبر عن إهتمام الاشخاص بي، وكل هدية تحمل معها فكرة أو ذكريات خاصة، لما أستلم هدية أشعر بالسعادة لأن الشخص الآخر فكر فيني وأختار شيء يعبر عن مشاعره ، بينما النقود مفيدة لكنها ما تعطي نفس الشعور الشخصي والإهتمام، الهدايا تخلق لحظات خاصة وتذكرني بالعلاقات القوية اللي أملكها مع اصدقائي وعائلتي.